Zaho zane laha iaho ty ampijobognegne, aleoko mijibogne dite io toy zay kafe, satria kafe eo voalohan'indrindra ma- misy dozie raha ao ka la magnahake rongony io aza ty herie naho fa tsy hitao io paieo, marare ty lohantegna naho fa tsy mihinagne aze, ndaty mihinagne aze eo, mangovongovotse ze mangovongovotso zay naho fa mahazoazo taogne tenagne naho fa maromaro ty lanintegna amae, fa naho dite eo zane sakafo maivagne izay ty teako aze.